Iyake manurutku to itu hp pantingi untuk dimilikikong. <hesitation> <hesitation> menurutku to penting. Alasanna to kebutuhan sebagai perkembangan zaman. Manfaat tu penggunaan hp menunjang pekerjaan untuk ribantukangan informasi manummi, <hesitation> <hesitation> sebagai alat komunikasi duka, sebagai alat ejalalliki sesuatu. <hesitation> iyato aplikasi sanging kubungka to dihp ku to instagram silong youtube.